Kunni-kunni na iya nu tradisia na tu rioloa nu rie a hakgenna kamuninna lohe intia buangang na, na iya riek dikua a'paccing ki rolo punna la bunting ki riek dikua akbaca doang karaeng la simpada ji rung barasanji iya do injoa riek dikua akkalomba rie todo biasa a'ganrang bulo riek intutodo dikua akbali ki punna la'jaga ki, punna la kahajuang ki do riek intu todo tau biasa a'doa-doa i simpada angkua a'ngera i mingka riek nia' maraeng na, simpada angkua punna lolos-loloso i anak na anjari tantara aklampa i nganre-nganre, aklampa i ziarah kuburu akgere i bembe pabara' jama i, pokokna lohe riek todo tradisi na punna riek tu mate di kua a'danggangngang a'dangang i la simpada ji todo angkua akbaca, anganre-nganre taua akgere i bembe, capi atau ka biasa todo' tedong pa riek todo' angkua-rikua antama ri balla, injo antama ri balla a riek todo pa tu ammaca angsareki petunjuk punna antama ki ri balla, injo lohe todo buangang na la di passadia appada songkolo, kaluku, nampa injo nu ri baca-baca i Nampa ri dingi-dingingi todo injo balla a nampa maing injo di keo aseng mi injo mae taua a nganre, nampa rie tau iya di kua pung ruso, ou injo pung ruso iya nu lohe biasa na kanre, biasa todo' angerangi minro di balla na, na hinting mi intu kantong-kantong na minro do, nampa biasa injo kantong-kantonga pimbali limanna ngerang, biasa intu sanging di carita mi ri gospi mi kiri kanang ri taua ka biasa tau maraenga siri-siri angeranga minro ka nu sikidi-kidi to anjoke tapi inni pung roso iya nu anre mentodo sirik na